Coral reef nid ovalita yere obe kon bimajum, be kon nandindiyam, kon yame, be ko yare saye goma, dovala be hendu kodum fo fatal.